Izy ka andeha ilomagno tsy maintsy magnano akanjo fientigny milomagnon ôhatra hoe maillot de bain raha karanjegny, fô˂hesitation˃ mila akao mieritreritra hoe fomba magnakôry iarovagna sôdy misy biby magnekitra agnaty rano akao, zegny raha tsy maintsy homagniny sindry ka